<hesitation> Satria zany agnatisany mitahiry fitahirizany sakafo e fangala rano satria gn'antony de izao misy karazandraha misy karaza sakafo raha tratrine rano izy na anisika midoboky amin'igny da mihasimba gn'aniny ka raha ala zash igny rano io mazava hoazy fa lasa mahadigny gn'aniny rehefa avy eo.